Mõnõlõ eläjäle miildüski näütüses ringi juuskõq ja mängiq. A kuq naid pandas väega pall'o triin'mä ja niimuudu, et tuu om näile hindile halv, sis om tuu väega võlss.